Pues parshik showalley ñumbet apacaran cosco pues si kiej anok pashom mandiow mam mamon timbas doctor mayam mi suj pues andoruch a veces andoruj por showalley matam má aran majñe oñej por marrajaran a veces pues ombey por matam maran najñe oleck a veces pues anok a- allacaran pues notxokej guñ ñakuej tiel tiel umeajts pando gu- gumajier mi kual o a- ajüey anok günsuj par- parmajleck najñe am majaw cada cierto nüt kenbas doctor onduruch pues por inter ñat ñiapapac anok pues por inter ñat cada nüt pues an- andoruj chanock tanto parmamon güechey nüt mas ganey nambet nüt tieran nambet najiet entonces ps si quiera anok mayar anok piran mi jonch ma jonch miñey mi vid andoruch cada ñat pues apatuch showalley mi yot.